السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ میں سروال سے ہاں اور کہہ دے سب لمبے چھوٹے سب چوڑے پھوڑے سب ٹھیک ٹھاک۔ آج میں اپنی بچپن کی کہانی بڑی مزیدار کہانی کے نال نکل گئی ہاں۔ ایسے ہی تو ہمیشہ دی صبح اٹھا۔ چھ بجے تو اٹھا لو۔ اگر پہلی واری نہ اٹھا تو ڈیرے ہوندی اے۔ ریل لگنا سا تو اتارنے توں ٹھیک ہے جی۔ صبح اٹھیا دی انکھیاں ملّے ملّے اٹھاں۔ اگے اک روٹی تو کالی نال پیالی لاوے۔ اوس وخت ٹھیک ہے جی سکول۔ سکول دے پہنچن جی بس انکھیاں بند۔ یاداں کھولیاں سی، بس استاداں نوں لی گئی بینچ بینچ تے بیٹھا۔ بس استاد سوال کریں تو اوپر توں لگ گیا۔ بالکل ایہ کوئی کون نی بانہہ دی کوئی نہ سمجھ نہ کاج نہ کجھ۔ بس سکول تک دی مقام جی ٹائم گزاریا۔ ایہ پیریڈ گزرا دعا۔ پیریڈ گزرا سر۔ ماسٹر نوں اوس وخت نہ کمر نہ کسے ہور۔ تو اوس نوں فیر کہہ ریا سی۔ فیر کہا جی سکول کم لکھیو جی۔ ایسا کوئی ٹائم دی آسانی سی دلچسپی۔ راسی نہ پہلے تو کوئی کھیلے شیرے توں کوئی بنٹی کھیلا، کوئی لگی ہو، کوئی ہور لگی ہو۔ لیکن ایہ جی کہہ ریا سی جی پڑھو جی پڑھو جی صبح توں نل دا چھان شام توں نالہ بسی زندگی دی ایسی ہور کوئی دعا کم نی ہے تو اوس نوں گھر دے آ رۓ تے کم ہون جی آؤن دا فیصلہ نکالنے اوس دن نہ اوس وخت نہ ضرور نہ پکیا نہ کجھ نہ کاج۔ پیدل پیدل ہی، پیدل ہور بڑیاں مشکلاں ہنسیاں نیں۔ آج بچڑے دی لائف لیکن بہت ای مشکلاں ڈکھیاں۔ سکول دا سکول ہیڈماسٹر پچھنے سوال کیتا تے پچھے جواب کیتا دتا۔ ہور توں کمر تے ماشہ ہگی ہو گئے۔ پییا شام بڑی لائف کٹی بہت مشکل لائف کٹی۔ اُس وقت کہہ ہا اسیں جی کہل آہے ہوں جی۔ یہ پرانی اُڑ کِنّی ہے، اُڑ کِنّی ہے، ہیرا گچھ، اُڑ گچھ بڑے سنگ پیدل گچھاں، ہیرا گچھاں۔ پھر اُڑ کہڑی چ پہنچا۔ پھر اُس وقت بعد جی مدرسہ پڑھنا، پھر مدرسے کالیاں کولا کٹخاں بس جی اتنی مشکلاں سی لائف اسیں کے کہہ دسّن سوآں۔ بس جی تے اُس وقت پھر زندگی اک بار اسیں اُٹھیے نانے بنا کُتے بہت دُور اُس ٹائم اَیس مشین رینے سی آتا پِسایا کرنے جنڈراں راتی راتی تے اڑھی تے کوئی اَیسے راتی راتی اَیسے گچھ جی ہُن اَنل اُٹھیا تے میں صحیح لکھنے گَل ہوئی کے کنّے تُس ٹھیک ہاں جی۔ راتی ڈر ای لگے۔ اوٹے پرانے بندے سے نہ اُنہیں ڈر لگے نا کھے جائے ناکاج۔ تے اَیسے اک بار اُٹھے جی راتی راتی جلنے تے جی میں تو ڈرا کُتے شیر اَچّے سے تے بَرل۔ ہُن لاتے سے ڈرنا ڈرنا۔ گیس راتی فوجیوں زندہ ہوتے۔ سوچتے لہر چھیڑتا سی کوئی نمُو بتی لوریا سنگے ہوتے تے اُس وقت باسم بھر راتی تے میں تو ڈرنا ڈرنا کے آدمی ہونا حالت بڑے خراب ہوئیا سوچا۔ اِتنا ڈر لگے تو اُس وقت اُنہیں نال پھر گیا۔ سَتے تو راتی آٹا پِسایا۔ پھر صبح نِکی لی۔ صبح مُڑیا نال اُس وقت پھر کہہ رہے ہیں جی پھر اَیسے شرارتاں بچپن میں پتا پھر شرارتی سے اَیسے کے کہڑی دسّی گج سکول۔ تبھی سکول کس جانا۔ کدے کور نِکلی ہے، کدے کور نِکلی ہے، کدے کور۔ پھر جی کہہ رہا سندھو پُچھے جی کون کیا سیزن سکول گیا تھا؟ جی کون سکول گیا سنجی ایئر کدے بنٹے کھلاڑی نِکلے تو کدّی اُڑ نِکلے کھیڈےآ۔ اُس کے بعد کدّی ایہدے کرکٹ شِکار کھیلے نِکلے چھ۔ تے اک بار اِس طرح دے سکولں دسّی صبح اُٹھیا جی کہ تے سکول جُلیاس۔ ہوتا نکلے رام ہی دوست تھے تیرا چار سال میں لیمٹ پوری کینھی جی آئی ہوئی جی کھڑے جھولے ہوں اور تکئے کھلے گئے۔ شامی لیٹ ہوئی ہے۔ جی شامی نہ کرے نہ پتہ نہ کچھ نہ پتہ۔ اتنا دور کنارے پورا گھر والے پریشان کنیکا ہی خود۔ کنیکا ہی خود کھلی آ گئے۔ چکر ہے کچھ کے چکر ہے بڑا لوہڑی لاڑی تو نکلنا ابھی۔ آسان دوست نے رام یار سے کہے صبح جُولے صبح جُولے جی آں چالوں صحیح زندگی صبح جلاؤ۔ مُڑیا سے پوچھیں غیر دے مُڑ اس طرح دے پُتر کون سی کر آں کتے نے رنجاتی نہیں۔ کہیں کیہہ رہی ہے نہیں نہیں۔ دس پترا کون سی نہ پوچھو پھر بس اپنا پینٹ لاڑی چھوڑے مارے اندر کوئی کسر نہیں۔ اوپر سٹارٹ دے نے تو بنا تک بالکل لکڑی روڑی کھڑے نہیں۔ استھ بولے جو ایسا غلطی ہستی ہے سونی تو یہ زندگی سنجھی بس صبح ماسٹروں کو رکھو کھول کر سدھ پامی ہے۔ وہ کھو کھو اور کمینے دنیا جامنا۔ اس پنڈت سکول نے سکول تعلیم کے لیے بڑی اک دو دوست تھی۔ انہوں نے بڑا اچھا ٹائم پاس آسن جی بس گپ شپ ہی جناب دن لگنے گئے تو ایسا بس کے۔ یہ سب بچوں نے ٹائم گزارا ورلی کو میں سوچا صاحب آ گیا دعوے کرو نہ۔ ایزی ہوتا آلس دوے کراں۔ ٹھیک ہے میں تے مارا۔ اک دو دوست ہورا سے تو سنترا اٹھیے جی او تو پہلے دن ہی سارا اس پریہا کا رہا ہے جو ماں دا پُتر ماں دا تھا۔ اتسو دی جیت نے ایسے ملی تب صبح تک ہم اس بڑی گرمی میں اک دو ہفتے دا میٹھا میٹھا جوان بھائی اب ٹافی آگے رکھی ہے۔ اور اُس بعد سانجی نِک مِلن ہس جے مُرگی کِسے چُھپائی کھݨی۔ میں یار میں تو بھی ماسٹر یا پڑی دُعا کرو یا۔ نہیں جے مُرگی کِسے چُھپائی گَوانیا۔ میں ڈرا ڈرا میں ہوندی پر نہیں۔ میں چلو صحیح ہے لیکن کَرالے نا تو صحیح ہے۔ کم سے کم۔ ڈرینڈے نا سوچیے بندے کے نال۔ اُس نے سوچی مُریدی پر جی بڑے اُس نے دھیان رکھے رہنا۔ صُبح پھر سے نکلے جیسے پورݨ سر نکلے ہیں۔ پڑھنا ہے او۔ سارا سا کِنّو گیار مُریدی شُوری سُن پوڑی تو اُسے گایب ہو تو دو آج سبزیاں تو پتا ہونا سہج اب کِسکو کرو۔ تیرا چارلی کے جیسا سا جاوا اِتنا پتا چھوری چھوری کی برتن سارے جیسے کی نہیں ہے۔ جبرستی ہونا پتا جی۔ ایک ہاتھوں اور ایک ہاتھوں ہے۔ ایک ہاتھوں ہے۔ میں نِرالا۔ میں تو پیچھے تھا۔ اُن کے نام آپ ہی رہا۔ اوکے سب مُنڈی ماری۔ ناتھ مُرگی اُڑ گئی۔ لگی پھٹکار۔ پھٹکار سے اُس واسطے آرام ہو جائے تو بھلا لو۔ مرا چھوڑ کر ہی اُس۔ اُس واسطے اُسے کام سے لاڈے ساجی۔ تیزگنج میں بڑی گندگی سے بِچھویا گندھ کڑی چوپڑا۔ سارا صفائی تو اِس آی سالیساری سے لائی تا آسان ہو جائے گا۔ سنبھالو ورنہ صُبحان خون۔ مانو نہ کون گیس ایک ہی نہیں ہے۔ سب لُگڑیوں کے لُگڑیوں پر مٹکے سے مٹی نہیں تو اُس کے بعد دُعا اپنا ایسے نہیں پانی چھانے سے بھئی کہ ایسا تھوڑی دیر نہ گُزارا۔ لوگ چرنوں سے جنگل۔ آسمان کے تھت ایک اکشر بالی۔ تے مُوڑھے ثقافت کے آبُون بالی تو پروسیسنگ مُرگی ٹنکی۔ پہلو کا ڈھنگ ہی پھیری پھُری تو بنائی نہ جی۔ ایک سائیڈ سے دی ایک سائیڈ پے لے ایک سائن اپ دی کی کچّی نے چیز سی کھا لی۔ تے نال بوتل چھولتی کھڑی تھی فرنٹ بوتل سے کوئی ایک دن پیلا شہبوود سا بوتل کی سیٹ۔ او اس نال کھٹّا شہبوود بس نال کھڑا تھا۔ روٹیاں کراچی میں ہی سارے دو دھوترے تے کھائی رہے تھے۔ دودھ کے تین شور بجے معصوم مرغی کالی مرغی کا سی ہو گیا بھائی۔ بڑا چُپ چاپ رہے تھے کہ ایسا کسی نے سُنا نا ذکر نہ کیا۔ مرغی سے کھادی نہیں۔ نازک بس ایک نے کہا کوئی کر تریپور شگن دے تا۔ اے دیو منیا یارا مرغی سے چھپائی۔ پر جیسا سارے جبّے تھے۔ ہاں جی، ایسا بالکل ایسا چھپائے تو سارے مانیے تو بس سارے سنگے کے پُچھیے دس گیم سے زیادہ۔ اُتّے سے اِدھ لَمبا وقت ہے نا کہ دوبارہ سوچیے۔ کمانا سے نہیں ہاروں گا۔ کے پُچھا جاتا ہے؟ ایسا مانے نہیں کہ ایسے نشان پینے کی آواز کو کہتے ہیں کہ اِتنا درد لمبے سے اُس وقت ہاسے کی جیل بند ہے۔ بجے کم نہیں ہر رہا۔ شول میں لاپتا لیکن غلط گالی کے بچپن میں سے بچپنی شرارتوں کا پتا پھر بچہ شرارتا نا کبھی تو ساجد ماریو نے اُنہیں سے تو جُوتے فرار ہو پتا کرو کسی کو بھی بولیاں بچپن ہی ہے یہ سب بچوں کے لیے اور پھر گھر کی مُڑی۔ کر بیورا پتا چلا ہمارا پہلے اُنہیں تو پہلے ہی نا ہے تو پیاری سکولین سکولوں کی مُرید چھوڑی تو سوامی پُتر۔ ہنسو تے کوئی میٹھا پیٹا بنایا جانے۔ پتر چھوٹے نہیں جی، کون جی۔ شامی بیٹھے ہیں۔ چولھے کے بیٹھے سن۔ بڑی سنی۔ مچ لگی سی گرم کر دے۔ اصلی سردی۔ بار بار پی رہی تھی۔ اک دسویں بارہویں میں لاؤ نہ کچھ تو فرسٹ نہ جی ہو ہو ہے۔ رات میری سنو لایا جی توبہ ہوئے تیرا دن میں بلکول کوئی آئے نہیں آگے بند رہا۔ سارا کی سسٹم ہی بند رہا اور پھر ہم جی توبہ شکر کی بڑی مافیا پیوں سے رات میں بھائی انہیں بچپن ہی غلطی۔ چلو نہ صحی درگزر ہرو جی ٹھیک ہے جی بھیا پھر سے جی صبح سکول اور پھر اُستاد نے مار دیتا تو دعا تیری ہے او دعا تیری ہے۔ اک دن پھر اک دن پیپر شروع کرو نہ دس بجے پیپر شروع ہونا۔ بچہ ٹھیک ہے۔ تیاری جسم نہیں فیل ہو جاؤں نہ کیونکہ دو بار پہلے فیل ہو جاؤ۔ ایسے تو اسی سے اگر فیل ہوئی تو میں خود ہی نہیں دوسروں کو اور کوئی نہیں۔ ایہ تے میرا نہیں ہے۔ کھوٹے کے چلانے پر انشاءاللہ جی پاس ہوں۔ ٹینشن نہیں کی۔ نہ جو پیسٹ بڑے پورے میں جاتے لگے۔ لیکن چلو میں آپ دلانڈو کالا ہی نہ سنینے آئی جی پیپر کی تیاری بلکول باقی تو ایسی پڑھے، یاد ہی کتنی ہے؟ تیاری بنٹے کھانا۔ رات بھگتنے کی حالت میں۔ کیسا یاد دیتا۔ پیپر جی پہلا پیپر ہے ساجی اڑنا جی۔ اُترادھنا کی لمبی والی پیشکش ہے۔ جی میں کہہ رہی تھی لاما اقبال نے پیدائش لیکر کدو کچا لایا۔ سارے لکھ سیتھیا اور ٹیچر جی زیرو مافیا تھے۔ بیگم کا ٹیگ کٹے اک دولہیا۔ ہر پیپر میں پتا لگائیں۔ کون تھے کیریئر؟ میں وَن پیپر بھیجو جاؤ۔ سانپ اُتّر سب سے آگے۔ پہلے نمبر پر۔ اور دِلان تو تھا فیل ہونے پر مجھے لگا ہی نہیں کھوتے نہیں رہے۔ یہ پکّا سا کسی کھوتے کو چلانے لیکن چلو۔ پھر بھی اگلا پیپر ہے دُعا دیتا صحیح دیتا۔ ایک میں پیپر چھوڑ تو باقی مالے کوئی پیپر صحیح نہیں ہے اِسے سارے میں تو میں سر جی کچھ دیکھے کُنجی ہے۔ کھڑے رہے کیونکہ کھوتے مانگنے چلانا نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں سختی والا ہے کہ کھوتے چلانے تو مسکرا دے میرے فَرزی رزلٹ انتظار جی کے کل نہیں پڑھی۔ بڑی نماز پڑھنا کیا ہے۔ لیکن پرشانت پُتر صاحب نماز پڑھنے کے لیے بیچا پتہ کے باعث میں پوچھے نکلے۔ عزیز اللہ اللہ رزلٹ آ جس دن آپ نال کھلیا۔ پہلے تو میں دنیا میں ابّا جی نے کہا سب چھاپے اُٹھیئے گا۔ نہیں جی میں محنت کر۔ دو منٹ کی تروٹن ڈالو لات میں اچھی گجوری ناشتہ بغیر کیونکہ ناشتہ بس اچھی تھی کیونکہ بہت اچھی تھی۔ ناشتے رنجیت مُلائم کو ڈرنے لینے کی کوشش۔ اُنہیں بیٹھے ہوئے ہی کافی پُتر نہیں ہے۔ وہیں ہمیں آج اِدھر لے سوئیا کہہ کر کسی دیوتا نے مُرغا پہلی بار ہی نہیں کہا۔ اِنہیں یہ بتانا چاہیے اللہ کی کوئی سائٹ پاس ہی ہے کوئی میرا کو۔ نماز میں کمی ہے اُس ٹائم۔ پاس ہی پاس کے ترقی پاس ہی ایسا لیکن بَرلُونا ہے۔ میرا ٹھیک ہے چلیے صحیح سال چلیا نا جی۔ ابّا ربّا تُو بیٹا ہمارے پیپر ٹھیک ہوئے تو ایگو لایا میں اور جی ابا جی کے رول ہے اُوہ پھر جی کی واسطے کھوتے سے بچے کھوتے نہیں دیا۔ ہے بھائی سو بھی ڈیڑھ دو لکھ نہیں ہے آگے پڑھاؤ تو چلو کہ کابل بَنی ہے سئیّا۔ میں گھر دا سمُوعہ کھولݨ دا جنگل ایسے سمان کائے نی۔ ایسے معاملے کوں گَوَر وچ پیا۔ اوس ویلے رسی دا سواد الف نے چابکاری فوراً تاں نہ کیتا۔ میں آکھیا میں نے دی زندگی وچ عمر ماری۔ اٹھ نو سال ہو گئے ہن۔ ہݨ اساں سِدھے اُتر گئے۔ مَاݨو سِدھے ہو ڳئے۔ اُتھے دل دیندے دے جی فرسٹ بازی ہوئی زندگی فیر سکول تے ترقی پاس تے ہو ڳئے۔ دباؤ نہ ریپیٹ نے میں جدوں جی توں ریپیٹ اڳلی کلاس وچ بھیڄو۔ اڳلی کلاس دے اوس اڳلی کلاس نوکر توں پہلے دِن لڳے کُڑی لڳی سونی وڳی۔ اوہناں گپ شپ ہے اوس۔ او وڳی لائیک ہے اون٘ہاں ݙٹھا تاں میں پڑھ لی۔ چنگئی نئیں میں وڳا کجھ پڑھدا ہاں پر سر سوال پُچھے، جواب وچ بالکل پُچھدے ہن۔ اُتھے سکول آری مُرغا چھوڑی پوری مُرغا بنے رہو۔ کُڑی سُن کے کُڑی دے سوچݨ لڳے کہ نالائک نئیں مت تھی اوس وَقت میں گَلّے روہی گال نہ رہے۔ بَس جی آکھدے پئے ہن فیر ہوئی پریشانی۔ ہݨ پُچھیا میں کیا بازی ریہا بَس آیا سکول دل نئیں لڳدا پئے۔ تیرے کوں پتہ لڳا ہا دل تاں لڳ ویندا ہے۔ برل پاس ہو کی کابل بن ماڑی ہُوری کائے نی تاں ڈوئے کرے نئیں تاں چلو۔ میں اون٘ہاں چَلاویاں سا بالکل ٹینشن ہی کیہڑا میں آندا کیہڑا ٹینشن ہے۔ او دِن ڳُزرے ڳُزرے فَرزی آسْتَج تھوڑی بہتری آئی ہے۔ بہتری جی اڳوں فر پیپر توں پہلے تاں تھوڑا چنگا پاس ہو مطلب مارکس کابل دیے۔ ابّا تھوڑا خوش ہن۔ ابّا جی مِٹھائی بݨاؤ۔ اب پُتر اِتنے اَچّھے مارکس سُنا ہو جیسے مِٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ اِس پَر کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں صحیح سے مرضی دا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ پہلے مارچ سٹھ ہے یا بھٹ ہے۔ چیک کرو۔ دو مارکس پُورے بڑھے ہیں۔ اب خوش کیوں؟ آپ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جی لئیے فرّاخی پڑھنے، پڑھنے گئے جی پڑھنے۔ اصل میں کیا ہے بس سکول تک کے مُکیش کھاتے کرنے سے اکھیّاں بند ہوں تو سکول پہنچے تو مُڑی کَیرسی، بس اوہ مار کے دو تین ہیوو۔ اصل میں بہت شوق اُن سے نہ ہو۔ تیرا چار نہیں بڑی۔ لوگ مُرغی چُھپائی کھاتمیاں بار بار اصل کھادی لیکن یہ گالھیرے اصل بات نہیں آئی۔ ایک بار میں تے مان لیا کہ بِٹّو۔ اصل میں سکول بُلایا۔ اگے بیٹھو یا شُرُوعاتی سکھیّو میں جی بٹّو پڑا تھا۔ بٹّو کا لال سی راو سی۔ اَथوا بَتّک جی ہاتھ کولّاہا پوڈی رہی ہو۔ اُس میں میں چھوٹی سی میری یہ چِیٹنگ بس ہی اَبھی تک پیسے نہیں کِیے۔ پہلی نا تو اَبھی تک نہیں جِیتے نہ ایک دِن آدھی پھر سے اوہ جو ہے نہیں آئی۔ کوئی نہ کوئی کٹا کھولا۔ اُس اِس طرح کا کوئی رونے میں نہ کھلے۔ میری بِلکُل اِس کو جانی میں چیک کی میں نہیں رہی۔ فاروقی یہ سُن کے نا۔ دیکھ لو ایک بندے کو دیکھ۔ چُھپانے کا گالی کی نا سے بندہ دیکھیا اوہ تو نہیں جِس نے اصل بتایا اُس نے گُدے پُتر کے کام سے اَصلّی رول سونگی بِلکُل نو۔ ہائی کیا کنّیڑ ماری تُو ہی ماتھے مار لے لابا میرے چھوڑ لیا۔ اُس اِشتہبال کے ساتھ اَٹیچ بھائی دیو سا نام تھا۔ مُنّی جیسا نکّے حیران۔ دس سال رانگھ گھلتی نہ لائیے دینوں جی میں اپنے باپ باپ لے جی لو۔ آپ ڈبّے بلے جاؤ۔ چھپی رہ جی اور سیدھا سا کیر آسم۔ چِٹھی چھپے ہیں بوٹے پیچھے۔ بڑا بوٹا ہے آڑ نہ۔ اُس پیچھے سے سپورٹ۔ آپ بند ہو رہے بیٹھے تھکے ساجے۔ کارموں میں بوسوں لگے تپیّاں سا۔ مُری کو کہہ رہی جی، دس جی پُتر آئے جی، اِس طرح مری ہے۔ تے جی بتک گئی ہے جی برسر پیّا ابّے۔ ابّا پریشان ابے یار ماری تو مرے پُتر ہولی راجے۔ نہ پتا نہ نہ فرمات رہی تو پھر کوئی ہزار روپے گَلّہ مُکھی۔ اُنہوں نے ہزار روپے دے دو۔ نہ بجے سے تو ہمیں نہیں کہا جی پُتر سے بچاؤ نہ لُونی پھاٹو نہ چار پانچ نہیں مارے۔ سونے والی نہیں ہونا جی زندہ کھلائیں تو نال تیل کھلائیں۔ میں سُونگی بھیٹو تُو تیرے کو میری لیکن مُصیبت مارے گلی کھولیے یا جی شام کو آشیاں اندر بیٹھے تھے۔ چُپ چاپ روٹی کی نہیں چینی پائی۔ سے کھائی تو صحیح ریسیپی کمپلیٹ ہے۔ اب باہر ہے، آواز دی تھی میں آواز نِکلی کا۔ ہنی اُٹ کوئی مِٹھا بنائے باہر میں مِٹھا بنے میں۔ پتا ہے تمہار مِٹھائی نکلے گی۔ پھر جی میں چلو ڈرنے ڈرنے اُٹھے یا باہر اندر کمرے پیچھے کنڈی لائٹ ہے۔ میں آئی تو بہت رونا کی تو ہوئی بار نے چھوڑنا ہی اب ہماری لمبا ٹولا کے جانے۔ آگے حالت کمزور ہے اور کمزور ہے۔ اب پھر سٹارٹ ہی اب پھر پہل پوچھا تو تُو ماری مین ماری یا میں کو ماری یا۔ میں راستے ہی کلاس کونڈا بنیری رہی ہے۔ خبر تھا پہلے پہنچی ہے تھا۔ نہیں ایک بھی نہیں ماری۔ دوئی بھی نہیں ماری۔ تین چوتھی چھوٹی دیکھو میں دیکھو میں کہتا چھوڑ دی۔ منے کو آدھا گھنٹہ اور کٹیا۔ نہ ماری سارے بار ماری آنے چھوڑ دے۔ چھوڑ دے۔ جوڑی نہیں جی نا چھوڑے ہیں۔ اب ہائیوے سے پورا رون میں نہ پورا آخری پتر کمایا اور کوئی نہیں ہے۔ اوپر اور ٹھوکر ٹھاکر جیسے پھیر میں بس آتے ہی آ رہی تو بس لک مارا دور۔ پھر مشکل سے باہر ٹنڈا بالکل۔ پیچھے نشانی نشان چھوٹی ہے۔ پورے سرے بال۔ کہیں پیروں ناخنوں تک کوئی سچ چھوڑا نہیں۔ سارے پاس پوتیاں سیدھی ماری موری جانو۔ ایک مرے نے مارا۔ درگ کسر نہیں۔ میں صحیح۔ چلو صبح سکول چھٹّی کی۔ بچے بھی چلو۔ ریکارڈ کھا لے۔ صبح سکول۔ بچے نہیں۔ جیسے چھ بجے پھر فرمایا۔ پھر اٹھایا میرا درد۔ کوئی درد نہیں۔ دو فوٹو ماری پھر نہ۔ سکول کے کہیں تو کوئی پنگا نہیں ہوتا۔ استاد سرے استاد ابھی سنا تھا کہ نہ آیا۔ اب جو گٹار بار بس استاد سٹارٹ بیٹو جس دن۔ تو بچہ سارا کام میرے سرے پر آ گیا۔ بس یہی ہماری فرم کا رہا ہے۔ پر اب میں بولوں میں سکول کا نہیں رہا جو مرضی لیکن میں سکول۔ مکر سانکرانتی پر ان کا گھر جا کر میں تم سے نکلا سیدھا۔ چاچی نے کہا۔ ہوتے میں راتی دا۔ چاچا پُچھنے لگے کہ میں پھر تو سکول چھٹّیاں ہو۔ تب چاچا پُچھے فون نہیں کر دئے۔ تین فون کے۔ اَبے نہ پتہ تھا چاچا ہی کر گیا۔ تے اَبے نہ پُچھے کے نِکال تے نہ ہی جیتی ہے۔ ایسا کہہ رہے سن۔ جلدی سے چاچا نے کہا بس اچھی رے اُتّے نہ رہے۔ میں کیا کراں؟ اک اچھی بارش ہون دا اشارہ دیندے ہوئے اُنہوں نے اُنہاں کوں تن پیسے دا سدھارتھ نگر۔ اُتّری بھارت وچ بزار تک دا کریم سنیہا کھائی۔ کُتّے کلفی کھائی۔ اُمید کرئے کہ چینی دا صورت چھپی چھپی سی۔ اُس دے بعد بھوک لگی۔ آخری اپنے ہاتھ مارنے توں بھوک ہی لگی تے کیریئر بنا۔ کے سوچئے کے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہووی۔ ناشتے وچ اندھیرا پیانو، لائٹ شٹ اوڑھنا، لالٹین والی دنیا توں سارے بس جی صبح وچ سوچو یار گرا گیا تاں بہر ہے۔ یاد رکھاں کہ اُس وخت میں کوئی جو ہارڈنگ اُس وخت جیهم میں نے کہا نہیں۔ کِسے نے کم بزنس کرنا اُس وقع کوٹیک بنیگا۔ سب سامی پیریٹو مِچ رکھی کے تو کم میرا ایسے طرح تیار کے کھانے پینے دی ہووی۔ تو کوئی۔ بری آج کھانا پینا کوئی تنہاہے نہ بلکل نہیں پوچھا ابّا سبّا میرا گھر بار کری ہے۔ آنے بس اب روپے پر کھڑا ہو جائی۔ او رب اور پریشان سارے جی نکاح کریا جی بڑھیا دونوں موبائل ملا سے رابطہ ہے نہ۔ بازار لوگوں شوکوں کی سندھیا تریناں بجے کی جی فوٹو میں دیکھے تو جی نہیں جی رات شبد رہی کوئی۔ میں اور اک کونا لگا سے کم چھ۔ او دکان لیکر او کام رامی ماں کو لیکن ہم زیادہ ہے۔ کھانا اکٹا ہوتا ہے او اناؤٹ یوز کو لیتا ہے۔ میں ہزار کچھ پھنسی ہے یار۔ نوکر جو انور جوگا نے کڈجوگا بلکل ایزی ہے نہ۔ میں چلو ہوں گزارتا ہے نہ اک ٹن روٹی دیندے ہیں۔ روٹی نہ دے جی۔ اس کے بعد اس کو لے جی کم سیکھنے سیکھنے جی اس کو کم سیکھنے سے تھوڑا بہت کم سیکھا۔ میں چلو تو اک نوکر بنایا اور ان کے بنائے جی اک بار موٹرسائیکل کا انجینیئر کا کام ہے۔ میں اس نے کسی اور نے سپیئر پارٹ خریدا اور چاٹی پے استاد والا فرمار پیا تھا۔ اب تو نہیں تو نے سیکھا ہے۔ سن سے تو باہر کھڑی رمنی۔ میں یار پھر گچھیے تے گچھیے کو ہر یار یے ہر پاسے ٹھوکرے یا ہر پاسے لے توڑ لے کے لیے یار ہر جگہ بازار بیٹھا ہوتا کوئی ابّا پہنچے ہوتے۔ بس ابے اوشا نے گلے لے جی پتر کو رشیا او دو تریا ۱۵ ۲۰ دن ہی ہے صبح۔ میں یار چلو ابے ساتھ آبو کیسے کی نیاس لیا نہیں جی کہیر پوجیس جی ابّا کے نال میں ملے بڑے خوشی سے پپی سب دی تھی۔ تے بس ٹھیک کھانے شانے خالی مرغا بنایا کتے نشکی برے میں ایسا۔ تو اس میں مرغے شورو دن ہے۔ ہاں پُترا ہی رہنے دینا۔ کون سونی کے طور پر ایب ہوئی۔ دیسی سارا کی فرم مار زندگی۔ نیر۔ جاب بُری۔ جاب پھیر اُن جیتو چنگا۔ اُن تروڑیوں میں۔ پوری اصلیہ گھومنے کے لیے گٹے اتنے موٹے موٹے سُوجے سے گرنے کو گٹے سُوجے۔ میں یار بہت بڑا رول ہے یار۔ یے تو زندگی ہے نہیں۔ سکول نہیں کہہ رہی سکول نہیں۔ باہر سکول نہیں۔ کچی تو کچی بندہ ہے۔ نہ سکول سکول کا سکول کر لے تمہارے کول ساری تنگ سے فرزی نہیں چھوڑنے سے فرزی رکھتا۔ دس دن پھر سکول کی روٹین سے تو اتنی کچھ نہیں کہتے۔ ہیڈماسٹر کی طرح کہ یہ دواری ہے۔ پھری میں نہیں میں پڑھی دلی میں۔ پورے پیسے پر بات کرنی ہو تو کم سے کم کھاؤ۔ میں کم ہی نہیں دے رہا ہے سیدھی گالیاں نہیں نہیں پوچھو تو میں تو پڑھ رہا بس ہرجیریا مار آج رہے تھے۔ پھر ہفتہ ڈھیر ہفتہ چلنے دیا۔ شروعات ہی ایسا پھر سے بند کر دیا۔ نہیں چاہا۔ کیا کرکٹ کھلانے کے لیے جاؤ کرکٹ سے پتا بچہ کرکٹ میں شوق بہت کرکٹ بغیر زندگی نہیں ہے۔ کرکٹرز کو بھی رہتا ہے صبح چھ جی اگر ہوتے آٹھ ساڑھے پانچ بجے پہنچے ہو یا کرکٹ کھیلنے۔ تن تو ہر ہی دفعہ صبح نکلا۔ پنج بجے روشنی لگی۔ لگی نماز پڑھنے سے نمازیں پڑھنا ہی سنناٹا۔ بابو دشرت کرکٹ گراؤنڈ کو بنوائے، گراؤنڈ کے پیچھے بہت کرکٹ کھلاڑیاں بھی بہت جان۔ مارے سے بہت پہلے کی جان کرکٹرز نے بہت کھیلا ہے اور یہ سب دس پندرا دن کی گھٹ سکول نے کر صبح جی ابے ہاں جی میں جناب تُو پنڈت ہے نا تو میں کوئی دکان بند پائی جانو۔ میں دکھانا پڑتا ہے جی سکول۔ سکول پڑھنے دو کہ ایک تو سکول ہی پڑھی دکھاؤ نا رولا ایک پاس ہی رہو جہاں تیرے اور دہلائی یار یا یس وا سکول پڑھ رک جا کم ہی اے دو چیزیں ہو گئی ہیں۔ ایک چیز تو صحیح ہے اہ اس میں پھر بھی دس پندرا دن کاٹے تک ہوں گے نا۔ اس میں پھر مٹ جائے دو ٹھیک کریے۔ وہ دوست پرانے کون سناؤ کا گیارہویں دسویں میں یار کا گیارہ خود ہی گیارہ سال کی عمر۔ ماڈا پورا بیٹا گھر کی باہر بار بار۔ بار بار کڑا ہوتا۔ ہے بس یہی وجہ ہے۔ پھر دس پندرا دن ہو گئے پھر بھی مہینہ ہوئی۔ پھر نکلے جی پھر آگے دسویں کے پیپر ہے جی پر پیپر کے وقت جی لفظ یاد ہے نہیں۔ اور ابے ابے تاکہ نا ماسٹر پندرہ ہزار روپیہ پانچ سو روپیہ پُتر اندر آ جی پاس پُتر اندر آ جی آ کے بورڈ نے پیپر پڑھ۔ کے بورڈ نے پیپر پڑھ جی اس کے بعد۔ پھر جی پیپر کی تیاری میں بالکل جی پیپر کا پیپر دیتے کیا۔ لفظ یاد ایک لفظ نہیں یاد سمجھ۔ نہیں پڑھے پڑھے قسم سے مہینہ پہلے سکول کے آگے پیچھے دو تین چھپے رہے۔ یہ وہ دو تین اور دیگر ساری ڈویژن لگی اسی تو بس جی اس کے بعد جو پیپر دیتے ہیں میں جاتا کڑیا کے بیٹھی تھی۔ میں زیادہ دس جوڑواں بچتا رہا۔ تین کھکری کھا لی کیونکہ باری کھکری بہت سینو میں تم۔ تم پیپر میں ایک کھکری دن تو کھکری بھیا سی سوادِشٹ تھا۔ ایسی نہیں ہے لون پر۔ جیوردھن چوہے کینٹے نورنیمک کل نمک چوبیس گھنٹے۔ جیوردھن ہنسا۔ بالکل جانو۔ جیتے کھکری سنگھ لاوے۔ اتری گھاٹے پر ترودی وچار دو ہری دیوی چیزوں سے۔ اینی سنگھ یا دیواس۔ جو بھی باندر ہے رسیدار کھکری کھکری کو پوشاک کو ساج میں منا نہیں ہوتا۔ پیپر دستاویز بس پیپر میں ہی رکھے اچرے۔ دودن یا تین دن کے میچ میں بورانا تھا۔ کہ دربار شروع ہوئی تھی بات سچی۔ سچی نے اپنے اس طرح نے سارے پیپر ہی ہے جی پیپر ہے جی پھر رزلٹ آیا جی بونو لیٹر آ گیا، اب چاہے گا تو بھی فیل بالکل اگر پاس میں لکھے لفظ نہیں ہیں۔ بالکل فیل نہیں تو دوتین پرسنٹ والا پاس ہونا میرے سدائے لگے تھے۔ میں چلو رہی ہے اچھی بہت بڑی گلیاں لیکن جی فیل۔ میں جب بھی ٹائر کو فوجی کا چھ آنٹا پُتر فیل، فوجی کوئی نہیں جانتے۔ میں تو آ رہا ہوں کہ خود ہی کھوتے نہیں تو میں کیا فائدہ نہیں کھوتے یہ سب سے پہلے۔ بس یہ آریان جی لائف جی بہت طاقت ہے پاس ہونے کا۔ اچھی نوکری لگے۔ نوکری لگنے لگنے تھوڑا بہت کم سیکھ ہے جی پہلے تھوڑا کم آنا سا پرسوں جی ہوتا تو میری پیج نہیں۔ میں اتتیجک کمانے جیسی دکان ایک سیکھ لینے اُتّیمی دس ہزار روپے دینے سے کم کھوتے تو ایسے صبح دس کو راتی دو کو۔ تو دس ہزار روپے پورے دس ہزار روپے دینے سے کھونا دینے سے باقی کل سی اُتّیمہینا کمیتا فریبی کاغذ دو تین بڑی تعداد میں پُتر دس ہزار روپے کمائے ہوں گے اور پتا نہیں پُتر چوہی گھنٹے بھوکے کھڑے ہوتے۔ ہے جی۔ دو سال کمی تھا دو سال۔ لوںگی ہی پتا ہی نہیں چلا۔ عرصاں خالی رہ۔ تو اُس وقت پھر وہ تھا۔ پھر ایک اور کمی تھا تو پھر کوئی دکھانا شروع کرا۔ شجالی تو گاؤں ہوتے ہی ماجی کے پندرہ ہزار تھی۔ اُتھاں پھر کافی ہرش لے تھوڑا بہت چیز تو کرنے جی کافی زیادہ سُدھار ہوا۔ ہر اک گرام کرنے کو رام راجت کی یاد نہیں۔ کسی نے ککڑی، شکڑی چِپکائی تو بند کھائی، لیکن یہ کہہ نہیں کہ کافی چینج ہوئی ہے۔ اسی ساری ماجی کہانی بچپن۔ باقی یہی تو یہ سب بڑے آرامی کمی پر اور بہت بہت آرامی کام ہی تھے۔ مرغیاں تو بہت ہوتی ہیں جی ایک دن ایک بڑی مزیدار کہانی سناتا ہوں ماہ ماسی راجد اُسے مرغی بہت رکھی ہو۔ مرغیاں بڑا شوقین مرغی اگر کوئی کھلی جگہ پر پاؤں لگے تو مرغی مرغی پیدا مرغی نہ چھوڑنا اپنی بڑی ککڑی۔ شکروار کو بھی رکھیے۔ میں سہی سے مرغے سارے ہیں۔ نہیں ارے اِس نے ماسی ماسی دل آئی ہے۔ سائیں مرغے نیچے کھانا۔ میں سہی ضلع۔ اصل جی مرغے پلایاں ہے جی۔ کیں کو کرن نکلنے تھا۔ آسمان دیکھ بیلہ سلگن کالے کرن نکلاؤے مرغے کو مرغے پڑ رہا تھا۔ اُسے اصل جانی مرغی پانے واسانی مرغی کی زندگی شُکلی۔ اُتھیا صبح جی اُتھاں مرغی پایسوں مرغی پایسی مرغی کے پایس اساں گائے جاؤ۔ اُسے نال کھولا۔ سمجھانے کی تھوڑی مُرگی نہیں ہوسا۔ نال کھولے کھولدا اے۔ رے تو ہی مُرگے سے ہیرا۔ مُرگی شُرگی اُسے سے کر برتن اک چُھری سے اُٹھا جاندا اے رتی وچ چُنی۔ اُنہیں تو مصالے سارے کوئی ایسے نہ نہ ایسے کلم سارے چلے کوئی باربیکیو دے فلےور اُتر پائے تو خود ہی سِر دے فلےور چلے نا کہ دیس یا پھر کچھ وی نہیں اے۔ بس ایسے نے لان وچ سیٹی جل کے لگا دی۔ پیس کے مارے تو آدھا کپ بنا سیٹ دے بیچارا گنج گندی ہوندی تو تے سے نہیں ہاسی۔ اصل جی کڑی جنگلات کراش چڑھ گئی۔ تیل دی چُھپائی تھوڑے دے پاس ساجے بازے، پوری بنی روٹیاں کھا لو۔ تو او سیدھی نال بیٹھا مُرگی، مُرگی وڈا سائیکل تے میں کھا کے دسے کون سی اُنہیں چُھپایا؟ میں چُھپائی نا تو پیسے دے دو۔ میں تو بس گہر جا رہیا اے۔ وڈی جی لَوڑی جی مُرگی لَوڑی جی کوں نکال پاتے تو دِن ہی مُرگے نال دلی۔ ایہ وڈی چیز اے۔ لفی مُرگی سے نہ لاوے۔ رات دے فون دو ہرا سن دے فون پُچھے کے یار مُرگی ماری تو نہیں دیکھی اے۔ صبح آرا سارے دوستاں سے یار مُرگی، مُرگی، کرسی تے مُرگی وڈی بچے بچے کرنے سے۔ اوہو جیسے ہی بچے گلے دے ول چل دتے۔ غلط ہو یا پھر لَوڑی پھر اُسے رات مُرگی کھا جائیے۔ تینوں رام مُرگی نہیں چُپائے۔ ہاں بھائی، اُس ٹائپ کو پہلے لگی پُوچھا سارے نِکّے کو یار ماری مُرغی تو کھا دی۔ پہلے تو کوئی نہیں مُنّہ۔ پھر جو پھر پُوچھ رہا میں پکّا پتا چلا کہ دیسی مُرغی کا ساج ساری مُرغی کا مَاڑی سی بات جیسے سارے ہیں۔ ہاں جیرا تھوڑی مُرغی سی بس کے ایک دماغ۔ اُس نے کمانا پُٹیوں سیڈھی گالیاں سٹارٹ یا کٹیاں پیچھے مار پیا اور سارا مُرغی سی جیسے <hesitation> کومی تھا۔ جیتا کی یار یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے یار۔ اک دمّی رمی نال کھا لیا اور بس یہی شُوب ملا۔ ساتھ لگ رہا تھا باس گھٹّ گھٹّ گالیاں اور پِچھڑا سٹارٹ ہو گیا۔ اوپر سے گینڈ تک لائن لگی ہے۔ 12 پر جانا دو ٹرین تے بولے نا بالکل جی نا۔ سکوٹر سے بالکل سڑک میں لگی ہے۔ اک مُرغی کھائی۔ کیا فرق پڑا؟ نہیں جی، مُرغی سَدما لگ گیا۔ بالکل نہیں جانا۔ پر اُس نے مزے سے دِیا سارے کو نہیں۔ اَڑے عورتاں آنی چاہیئں۔ عورتاں خود ہی چلانی ہو اصل میں نہیں کھاتی ہے۔ نہیں یار میں بتاؤں ہماری مُرغی ہے اور میں بالی وُڈ ہوں۔ ایسے کم چنگا نہیں تیرا لوگوں کی۔ مُرغی سادھے دَستیوں مُرغی گراس نہیں ہے۔ مت لاؤ یار اِنہیں بھی تُو ہی سنبھالی۔ نہیں جی <hesitation> سوما مُرغی نہیں تھا جی بڑا۔ جی اے وو دو تین لگا رہے ہیں۔ ہرشیتا منایا جی منائی پھر سے۔ کیک پارٹی نا بند کرنا نا ملی تو بڑی بڑی مُرغی چُپ رہی۔ بازی اک دن تو سوریہ دَشہرا نِکلا۔ کوئی یار کی مارے مُرغی نہ چُھپائی بھیجی خاکی سارے ملی نا۔ بس نکلے نکلے کل بڑی نِکلی کہ سارے گاں میں ڈورا ٹِکا۔ یار یہ مُرغی چور ہے سارے۔ جِنہیں مُرغی کہ اپنی چُھپائی ہوئی کھانے آیا۔ جنگلات جابے جی نہ تیں پھنی کھنی بس صبح جی کے پھر۔ پھر ابّے ننگال مار تے پھیرو ہیتے روٹین سٹارٹ ہوئی۔ چنگے پہلے لگے حسینہ پھر ویرے گچھ پھیری۔ جان کے اک عادت وی حسینہ تو پتہ بچپن یاد پئی ہے تو بعد نہیں ہے۔ آج کل گرو کرنے تے آج کل بندا مرغی دیکھی دیکھ کر دل نہ یار او بھی دور کا۔ جیسے لیٹر وغیرہ۔ جانا۔ جنگلا۔ بڑھے تیرا ناش ٹائم اگھی لگی بیٹھے تھے۔ مونی پھنی پانی نہ لوݨ۔ زیادہ نہ کی مارج ماج باز۔ اس طرح جانا کھانے میں سمجھتے ہیں تے باقی سے بڑے شکّر ملے ہے جی۔ اب بچپن ہی لائف جیڑی تھی نا بہت زیادہ شُبھ ملا ہے کیونکہ بچپن لائف کا حیران۔ پوچھو کمیت اچھے کم کیتے تے پُٹے کم ہوندے سن تو اُس دے بعد کُڑی میٹرک میں پھر کُڑی پسند تھی جی۔ بہت زیادہ چینی کُڑی پسند سن۔ نام میں نے کناروں سے اچھی گلی کے نام پتہ نہیں کتنے بڑے جی۔ کُڑی پسند نہ کرنی تھی صبح۔ پڑوسی پڑوسی نہیں سن۔ پہلے میں کوئی ہلکی کی پسند تھی۔ میں صحیح تھا کہ اب تو چھوڑ۔ تے اب اور جی نہ کٹا کھولی سونی ہے۔ پترا تو اور کم جی بات نہ کریں۔ لونگی جی حج جی اُس دا۔ کُڑی دی اچھی چھکّی ماری تے جانا۔ قابو تا لیکن پھر قابو نہ لایا تو سیدھی گالیاں پڑو۔ ایݨا تے اُس کُڑی دیگی تھوڑا بہت، پر لیکن او بھی ذرا ردّ ہوئی۔ ہمارا سارا کٹّے سے کپ شپ لاو پنج روپے لب نے تیرا خواب دو روپے میں کھلاؤں گا۔ کُچھ ٹائم۔ ہوں۔ میں چُوسو کھاؤں، میں تو چُوسا ہوا ٹافی کھانے کو نہیں سیکھے گا۔ راحُل سسرال سے لے کر کھانا بنانا۔ اِس طرح جی دینے روز منگل کر کے صبح اُس نے اِہم مہم میں ہمّا تو نہیں رہا۔ میں کنّڑ تھے، تو پھر سکول پڑھنے گئے۔ کوئی نہ لوں گی، جانو۔ میں بھائی ماروں گا۔ دِلاج اور بھی سوچا تھا، لیکن میں بنی پئیڑی بس اوپر اوپر۔ تب صبح اِکٹّھے سکول جی فرضی واپسی۔ میں اُس وقت اِنتظار۔ میں کِس ٹائم والا تھا، کِس ٹائم چلے جاؤ۔ اب سیلی کپڑوں لیٹ نکلے۔ میں ذرا جلدی نِکلی ہے۔ ہریانوی سو کم نہیں، کم نہیں ہے جی، چھوڑو جی۔ تو پھر اِسی طرح سے صبح اِکٹّھے سے رات شام کا وَسرم۔ آس پاس دوستی بنی گئی، بنی ہوئی ہے۔ ایک دن میں بھی شام آٹھا بجے نِکالے گا۔ <hesitation> میں تُونے کر لیا تھا، کی کر لینی ہے۔ پہلے میں ڈرا سہی کالی کُڑیے سے۔ سارے سارے جِیپ چڑھ گئی۔ بڑا رَولا سا ہے۔ میں چلو کوشش ہے۔ <hesitation> میں میں تُونے گالی کرنی ہے، کی کر لینی ہے۔ گھر میں سمرا اِس طرح تُجھے سُن میرا نِکلنے کے بعد موڑی کر لی۔ میں بتا دوں کہ پڑھے کے دُعا تِریا۔ رہنے میں فرق ہے۔ موڈی بنی۔ جینا بالکل مَضبوط رہنا۔ میں چوند پر دیکھے پہلے آس پاس کوئی یا تو شرمندگی ہونی چاہیے۔ نِکال کے اُس دن میں پھر اُدھر بیٹھا۔ میرے کو بھائی تو میں ذرا میں تُو بہت سونی ہے نا جی۔ یہ گلی کے تم نے آپ ہی کہہ رہا نہیں تھا سن۔ تنزینہ بازی تو رشتہ تھوڑا باہر سے نہ دینا ضیا۔ بازی رشتہ میں تم کون ہو؟ انہیں یہاں اے پالیسی آ رہے میں سوں دو تیس سے کوئی نہیں جیتا تو غلطی سے نکلّی۔ میں اس کو چھیڑنے ماری۔ اسموں مطلب ہے چانس ہے۔ میرے کو چالی پچاس پھیسد چانس ہے۔ دوسرے دن پھر میں دن میں صبح گئی تو کوئی بول چلنے تھی اُس فلور پر نہیں تھی تو آگے پیچھے سلام والے تھے۔ بال رکھی میرے بڑی اچھی تھی تو پھر دو تین دن کی طرح گزری جی ر۔ میں بول چل کے چکر میں پھر ایک دن میں تاریخ بتاؤ تو پھول لگے ہوں گے نا تو میں ایک پاٹی میں چلو کو لے دینا۔ صحیح خوشی سے پھول دے دو۔ پھول نکال کر بڑی ناراض چل رہی ہے۔ میں ایک چکر کے یار یہ غلط ہی ہے جو بھی دوست نے رکھی چھین کر چلا سکون۔ سکی اسی کے اُس بازی فریبی چاکو دن گزرے۔ ہر محفل میرے گلے کا ہی جواب نہیں دیا۔ یار اِسے کھولو نا نیرو۔ میرا دوست میں اِسی نے سوچا کہ سنو جی گلے کو نہیں میرا اور بندہ ہی کی اطلاع بچپن جیسی رہنی۔ بچوں کے پیار ہو ٹھیک رہنا اور ٹھیک ہے۔ پیار ہے نہیں تو جانا۔ کرن دیکھو نہیں تو رہنے کا کوئی تو دور رہنی ہے۔ اُس وقت پھر ہلکی پھلکی بول چال سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ دوسرے دن پھر کیا پھر اُس پر تالا جانا پھر گپ شپ سے سٹارٹ رہی۔ پھر جی نے جیسے پھر دو سال ہوئی۔ پھر تو اچھی گپ شپ ہونی۔ پھر جی مانی ان ٹھیک ہے۔ پھر جی بس پھر میں کے پڑھا جی پر پرنام۔ وو بھی چھوڑ دِیا۔ چوڑی کھنڈ اُسی نے کھیلا شامی امّی۔ سالوں میرا فیڈی ہونے سے آپ دی ہوئی بدھی ہے۔ جون سا اوس دِیا اور سالانہ جی رہیگی۔ ڈری چھکّے سے وڈا جینا، وڈا پیار موبڈا سے زیادہ ہی دِن بہ دِن نہ مارے بغیرہ نہ میں بغیرہ پیپر ہی مارو ہے۔ لے رہی کِسی کو لائک دسیا سا تو میں تو پیپر والے بھی نہیں نہ سہی۔ تو بس یے تکئے نہ لگے یار دےس تے پھر اک دِن میں سہمے رہ دے گَل سُن۔ اُن تو جین اور سے دیکھنے اک نہ کو گپ شپ کوئی گپ شپ نہ بالکل اِینا معاف۔ میں دیسی فقیر نے۔ جی بس کافی اچھی گپ شپ ہوئی۔ دو تین حصہ زندہ مانی ہے نا کہ یار ٹھیک کہہ رہا۔ بس اچھی ہوئی سفارش۔ بعد پھر میری اچھی ریاست پر چھوٹے کرے۔ ایسی فَرز کا سا فیملی جیسے وڈا اچھا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ایسی۔ پھر ایسا نہ وڈے پھر گپ شپ کرو۔ آسان کاٹا۔ اٹّا بُرجی نے شیرا شاعری لکھنے ہونے سے تھا۔ آٹا روشنی شیرا شاعری لکھی ہوئی لکھی جی وڈے سارے پران پریم تے شیر لکھے سے تو ایسا وڈی اٹھانوے سے وڈی یاداں بہت وڈا سا اکشر سا سارے دوست تاش کھیڈنے ہونگے بہت وڈا آتا تھا۔ تاش کھیلی، لُوڈو کھیلی۔ رمضان دسوں صبح تو غزل تو شامی تک ہوتی تھی۔ وہاں پر بالکل ہی آسان۔ دوست بِٹّو آسان نہ پکّا جُڑا ہونا۔ بڑا سا واٹر۔ صبح سے ہوتے۔ ہوتے جی جانچ کرواؤ تو آسان بنی اور کالا پیار۔ گلشن اِس طرح سے دین اِس طرح بنائے۔ سُنو دین کُدْنے سے چھٹّیاں نہیں ہوتیں۔ بس رفعتے تو ٹریولر آٹا مِلنا لینا۔ پکّا سا بھامی مار کے تو دوست دیکھنے آئے۔ سارے رمیلی کو درد لگے ری، اَڑے ہمیں اِسنے ملے نا۔ اِک دین پوچھنا تُو کوئی مِلنے تو نہیں۔ میں نہیں رہا۔ کیا پتہ نکے بہُت رمینے کل بنے بولے جانو۔ آگے پھر بڑھی ہے رولا پیّا کو۔ اِک دین سے اِس طرح سے بس بیٹھے، اسیں تے نِکل جاتے ہیں۔ بیٹھے سو اُس وقت کُچھ کُڑیاں ہے پیو ویسی ہی کُچھ نِکلی تو پھر اِک دو دین بعد پھر سے مُجھ سے مِلا۔ اُتری جِلیوں اور بیجی کو لے کے سنجا تھا۔ آگے بیٹھے ہیں سائیں پُوجݨ اُس کُڑی نے آپ آ پُوجݨ جی آ پُتر جی اِسی پر بیٹھے دیکھا تھا لیکن جہاں ڈرائنگ بورڈ پر بیٹھے جی کُڑی ہے اپنی بھیجدارئی کر بزّی تے۔ سُوامی پُوجݨ پھر بھول گئے۔ گلی گلی میں ساری گھراں کو لے ابّروقو ہے۔ اب رونا کہ تُو تو اپنا ہے۔ نوین کمراں سٹڈی میں کمرے دا نام تو گیاس دھیرے سے سو رہا تھا۔ مالتی تو انجانہ ہی کم لگ رہا تھا۔ پہلے اپنے نیچے کنٹرولر بالکل باہر ہو گیا۔ ہک کے کہہ رہی ہے نا؟ ایسی طاقت سے بچ کنٹرول بہت جانا ہے۔ اس نے دماغ نہ بہت زیادہ چلی۔ پورا دن نِکّی نِکّی خبر نہ۔ کال چہل اسی۔ اُس دن اُٹھی ہے پھر آپ بیٹھے جی کال ہوئی جی اب جی کے کال ہوئی کی نہیں ہو جاتا۔ ایسا پتہ نہیں تھا نا دماغ پھر جانے دیں چاہیے نا چڑھی جانے دیور بھول کھائی دے ہو یا نہیں جی اب پتہ ایک دو ستیاں پھر میں دست نہیں پیا میرا راتاپور بیٹھے دیکھیے تو یہ سب پتہ جی یہ عمر نے پیار میں پتہ لگایا تھا اسی نام پر بازی پھیروں نے پھیر چھیڑ سیٹ کیا تو چھوڑنا تو چھوڑنا تو جتنی عمر پیار بندی ایسی پڑھائی نہیں پھر چار فائیو کی کڑی دیسی کتے نے گلی سے ہر صبح کڑی چھوڑی کڑی کروانے پر ملنا بند رہ جائے۔ ملنا بند رہے تو پھر صبح جی میری کمائی مریج لگی ہے جی ہر کسی کو دیکھی تو دیکھی پھر جی آفت جانو یا پیار سے پھر بالکل ٹوٹنے تک بالکل ٹوٹ گیا۔